Kaisa chabi tala ni bisingo tongnai pin rok bai bini aswk khe swnamjak pattarn no swlaiwi tala no phiyogwi mano. Phiyaba chabi ni ridge rok pin no thik khe thwngwi rwkha abo bai tala ni cylinder no thwngwi mano. O samung tala khlaimani manwi no phiyogwi rwkha dugar eba manwi no phiyogwi rwkha. Chabi rok khai twrwang tala rok bai malaina bagwi se swnamjak abo mwthangwi mano. Tabukni jorani tala rok electronic eba magnetic system no bebai mano. Phiya swkang ni tala rok kebo chabi ni pattern no khatungwi tongo. Kaham khe chabi romwi tei tonwi tongkhe swkakjakmano mwthangwi mano tei poito khlaiwi samung tangwi mano.